Ny kolotsay maleziana da mifangaro amin'ny fivavaha silamo sy ny fivavaha nentin-draza, ireo koa da mankalaza ny hantsoa hoe hari raya sy eid Ny fanjaka sy ny fiaina ara-pivavaha da anisan'ny mandrafitsy ny kolotsain'ny vahoaky ao